forsætisráðherra segir fyrirhugaðar heræfingar hér á landi fylgja því að vera í Atlantshafsbandalaginu engu máli skipti hvernig henni sem formanni Vinstri grænna líði með það Katrín þáði ekki boð um heimsókn í flugmóðurskip í gær sérfræðingur í peningaþvætti segir nýja skýrslu um Bank staðfesta að stjórnendur sleppi ævinlega með skrekkinn fjármálaeftirlitið ætlar að rannsaka málið að nýju oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni segir Orkuveitumálið stærra en greint hefur verið frá borgarfulltrúum hefur borist fjöldi ábendinga frá starfsfólki eftir að framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar var sagt upp hugðist gerast munkur í Tíbet en endaði í lýðháskólanum á Flateyri tæplega þrjátíu settust á skólabekk þar í morgun einn allra heldur tónleika á Laugardalsvelli í ágúst á næsta ári segir margt skýra vinsældir bæði tónlistin og mikill sjarmi hans forsætisráðherra segir fyrirhugaðar heræfingar hér á landi fylgja því að vera í NATO og vera í samræmi við þjóðaröryggisstefnu það gildi einu hvernig henni sem formanni Vinstri grænna líði með það þótt flokksmenn tali opinskátt um þessi mál eins og fram hefur komið verður haldin

Atlantshafsbandalagsins á Norður Atlantshafi í Noregi og á Íslandi í október og nóvember þetta verður stærsta æfing bandalagsins frá tvö þúsund

fimmtán æfing verður í Sandvík nærri höfnum í Reykjanesbæ og á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli fjögur hundruð manna bandarískt landgöngulið æfir lendingu í Sandvík en um hundrað og tuttugu landgönguliðar verða fluttir með þyrlum á öryggissvæðið sérsveit ríkislögreglustjóra tekur þátt í æfingunni en lögregla og Landhelgisgæsla sjá um að tryggja öryggi þingmenn Vinstri grænna hafa mótmælt þátttöku Íslands í þessari heræfingu og á Alþingi í dag kom fram að æfingin yrði mun stærri en upphaflega hafi verið kynnt meðan flest af því sem var kynnt í vor virðist ætla að standast til dæmis um netöryggisæfingar og þess háttar þá er alveg augljóst að sumt virðist hafa aukist að umfangi á undanförnum mánuðum og því langar mig til að spyrja utanríkisráðherra hvort hann hafi samþykkt þessa útvíkkun á umfangi heræfingarinnar utanríkisráðherra sagði að sjálfsögðu hafi

verið kynnt í ríkisstjórn og

utanríkismálanefnd og gagnsæi eigi að vera tryggt í stefnuskrá Vinstri grænna flokks forsætisráðherra segir að Ísland eigi að segja sig úr og að ekki eigi að leyfa heræfingar í landinu eða innan lögsögu þess þetta er auðvitað bara fylgifiskur af veru Íslands í Atlantshafsbandalaginu það er að taka þátt í slíkum heræfingum og við þekkjum það auðvitað vel Íslendingar að þetta er ekki fyrsta æfingin sem hefur verið haldin hér og vafalaust ekki sú síðasta meðan við

erum innan dyra í Nató hvernig tilfinning er það fyrir formann Vinstri grænna að standa að þessu í stjórnarsáttmála er skýrt kveðið á um það að við störfum samkvæmt samþykktri þjóðaröryggisstefnu hluti hennar sem var samþykkt lýðræðislega hér á Alþingi fyrir tveimur árum hluti hennar er aðildin að Atlantshafsbandalaginu og við erum trú þeirri stefnu og hvað mér líður með það tel ég að skipti í raun

engu sérstöku máli Katrín þáði ekki boð í heimsókn í flugmóðurskipið Harry s Truman í gær líkt og utanríkisráðherra og nokkrir þingmenn utanríkismálanefndar og Nató nefndar þingsins úr bæði stjórnarflokkum og flokkum stjórnarandstöðu hvað heræfinguna varðar verði starfað samkvæmt stjórnarsáttmála okkar þingmenn hafa hins vegar að sjálfsögðu lýst sínum skoðunum á þessum æfingum og okkur er það öllum ljóst hins vegar að þær

eru hluti af veru okkar í Atlantshafsbandalaginu en að sjálfsögðu talar okkar fólk opið um þessi mál enda engin ástæða til annars danska fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að opna að nýju rannsókn sína á peningaþvætti

eftir að bankinn birti niðurstöður eigin rannsóknar í gær sektir fyrir peningaþvætti verða hækkaðar verulega í Danmörku fjármálaeftirlitið

rannsókn sinni á málinu í maí niðurstaðan var að eftirliti bankans með vafasömum viðskiptavinum hefði verið ábótavant stjórn bankans hefði fengið viðvaranir um mögulegt peningaþvætti og brugðist of seint og illa við ekki var talin ástæða til að höfða mál gegn stjórnendum bankans í vor komst Berlingske yfir gögn sem sýndu umfangsmikið peningaþvætti í gegnum útibú bankans í Eistlandi sem rannsókn Bank staðfesti í gær þá kemur fram í skýrslunni að

Bank hefur ítrekað veitt Fjármálaeftirlitinu rangar upplýsingar því hefur Fjármálaeftirlitið ákveðið að opna málið að nýju og útilokar ekki málshöfðun gegn stjórnendum bankans sama má segja um efnahagsbrotadeild lögreglunnar

danska þinginu fyrir því að áttfalda sektir sem hægt er að beita fjármálastofnanir fyrir peningaþvætti hækkunin þýðir í grófum dráttum að hagnist banki

verður hægt að sekta hann um allt að fjörutíu milljarða króna

bankastjórn og æðstu stjórnendur bankans ekki bera ábyrgð á því að peningaþvættið viðgekkst það geri starfsmenn og millistjórnendur tuttugu og átta þúsund viðskiptavinir yfirgáfu Danske Bank á fyrri helmingi þessa árs talið er að enn fleiri yfirgefi bankann á síðari helmingi ársins hins vegar hækkuðu hlutabréf í bankanum um tæp fjögur prósent í dag borgarfulltrúar hafa fengið fjölda ábendinga eftir að framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar var rekinn fyrir ósæmilega hegðun formaður borgarráðs segir að úttekt á starfsemi Orkuveitunnar verði mjög umfangsmikil borgarfulltrúar hafa fengið fjölda ábendinga frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Orkuveitu Reykjavíkur í kjölfar

þess að framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar var rekinn vegna óviðeigandi framkomu við samstarfsfólk þetta var rætt á fundi borgarráðs í morgun en fulltrúar úr stjórn Orkuveitunnar mættu á fundinn og upplýstu borgarfulltrúa um stöðu mála Eyþór Arnalds oddviti Sjálfstæðisflokksins segir málið stærra en það sem þegar hafi komið fram bæði starfsmenn fyrrverandi sem hafa haft samband og fleira nú kynferðislegt áreiti hefur mikið

líka talað um mikla starfsmannaveltu það hafa mjög mikið af stjórnendum hætt og það virðist eitthvað vera að kúltúrnum og borgin á meirihlutann í Orkuveitunni og ber þar

þetta sé í lagi ertu þá að segja að það séu fleiri mál þarna sem eiga eftir að koma upp á yfirborðið mér finnst það mjög líklegt

það er nú oft þannig að þegar svona kúltúr er þá er ekki ein báran stök og þessi rannsókn þarf einmitt að ná

utan um núverandi starfsmenn og fyrrverandi starfsmenn og ég á von á að það verði bara gert hann segir augljóst að mál sem þessi hafi fengið að viðgangast hjá Orkuveitunni hann telur jafnframt ástæðu til að skoða önnur fyrirtæki og stofnanir borgarinnar því fjöldi ábendinga hafi einnig borist um önnur fyrirtæki en Orkuveituna forseti borgarráðs tekur undir þetta og segir að ábendingum verði beint til þess óháða aðila sem fer með úttektina á Orkuveitunni við höfum fengið alls kyns sendingar

frá fyrrverandi starfsmönnum núverandi starfsmönnum og fleirum í öðrum fyrirtækjum þetta verður gríðarlega umfangsmikil úttekt og það er alveg ljóst að þar verða í forgrunni starfsmenn Sigríður þið ætlið að fjalla um kynferðislega áreitni í Kastljósi í kvöld já við ætlum að ræða um metoo byltinguna hverju hún hafi skilað og hvort bakslag hafi orðið eftir hana þá ætlum við að fjalla um kannabisneyslu unglinga og

í menningunni verður rætt við Berg Þór Ingólfsson en hann leikstýrir nýju leikriti sem byggist meðal annars á baráttu hans við kerfið eftir að manninum sem misnotaði dóttir hans var veitt uppreist æru

undirbúningsþinghald fyrir aðalmeðferð yfir Thomasi Olsen sem var sakfelldur fyrir morðið á Birnu Brjánsdóttur fór fram í Landsrétti í dag ríkissaksóknari segir í greinargerð að framburður

Olsen var dæmdur í nítján ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness á síðasta ári fyrir að hafa orðið Birnu að bana og fyrir

það er einn þyngsti fangelsisdómur sem hefur fallið hér á landi fyrir morð hann áfrýjaði málinu í í dag kom fram að Olsen verði líklega látinn máta úlpu við

til að athuga hvort hann passar í hana úlpan er meðal sönnunargagna í málinu en blóð Birnu fannst á henni Olsen hefur fullyrt að úlpan sé ekki hans þá fóru ríkissaksóknari og verjandi yfir það hvaða vitni yrðu kölluð til skýrslugjafar við aðalmeðferðina og hvaða upptökur úr öryggismyndavélum yrðu spilaðar í greinargerð er farið yfir málflutning sé vel rökstuddur og byggður á traustum grundvelli mikill munur var á framburði

við skýrslugjöf fyrstu dagana eftir að hann var handtekinn og fyrir dómi ákæruvaldið telur að Olsen hafi ekki gefið trúverðugar skýringar á breyttum framburði Olsen varpaði sökinni á skipsfélaga sinn Olsen sem sat um tíma í gæsluvarðhaldi sem varð Olsen til refsiþyngingar í héraðsdómi ákæruvaldið bendir á að málflutningur

ótrúverðugur Olsen tefli fram atburðarás sem geri ráð fyrir

sem aldrei hafi haft ökuleyfi og hafi verið ofurölvi umrædda nótt hafi á innan við tuttugu mínútum ráðist á Birnu losað sig við föt hennar og með óútskýrðum

hætti komið henni í sjó eða vatn á sunnanverðu Reykjanesi án þess að blóð hafi fundist í fatnaði hans ríkissaksóknari metur framburð sem trúverðugan hann hafi stoð í gögnum málsins og annarra vitna ákvörðun um hvernig þinghaldi verður háttað verður tekin í næstu viku verður dagsetning aðalmeðferðar ákveðin talið er að þrír hafi látið lífið og tveir særst í skotárás

Bandaríkjunum í dag árásin var gerð í vöruhúsi skammt frá borginni Baltimore lögregla var með mikinn viðbúnað á svæðinu kona sem talin er hafa framið árásina reyndi að svipta sig lífi í kjölfarið en er nú í haldi lögreglu á sjúkrahúsi lífshættulega slösuð ekkert þokast í samkomulagsátt á milli Bretlands og Evrópusambandsins vegna útgöngu Breta báðir aðilar eru farnir að búa sig undir að ekki náist samkomulag leiðtogar Evrópusambandsríkja áttu í dag forsætisráðherra Bretlands í

í Austurríki forystumenn Evrópusambandsins hafa lýst efasemdum um tillögur May sem hún lagði fram í sumar sérstaklega hvað varðar efnahagslegt samstarf Bretlands og Evrópusambandsins

sagði eftir fundahöld dagsins að eina tillagan sem væri uppi á

borðinu væri tillaga Breta Evrópusambandið hefði ekki lagt fram neitt gagntilboð nú eru réttir sex mánuðir þar til Bretar ganga úr Evrópusambandinu og ekkert samkomulag í sjónmáli það má því segja að ögurstund nálgist óðfluga

króna í sérstaka arðgreiðslu til hluthafa bankinn hefur þar með greitt um tuttugu og fimm milljarða króna í arð á þessu ári og alls nema arðgreiðslur bankans um hundrað þrjátíu og tveimur milljörðum króna frá árinu tvö þúsund og þrettán ríkið er langstærsti eigandi bankans og því renna níutíu og níu komma sjö prósent af arðgreiðslum ársins

ríkissjóð tillaga bankaráðs um arðgreiðslur var samþykkt á aðalfundi bankans tuttugasta og fyrsta mars kynferðisbrot gegn börnum geta ekki síður haft líkamlegar afleiðingar en andlegar sérfræðingar segja nauðsynlegt að heilbrigðisstarfsfólk skimi fyrir kynferðisofbeldi og

niðurstöður tveggja rannsókna á afleiðingum

í æsku voru kynntar á

og Sjúkrahússins á Akureyri í dag báðar leiddu í ljós að kynferðisofbeldi í æsku getur haft líkamleg áhrif síðar á lífsleiðinni kona sem var ítrekað beitt grófu kynferðisofbeldi frá tveggja ára aldri og fram á fullorðinsár af föður stjúpföður og kunningja byrjaði fyrst að veikjast þegar hún var ellefu ára og segir lektor að afleiðingar kynferðisofbeldis séu mun algengari en flestir gera ráð fyrir miðað við það að ein af hverjum fjórum fimm stelpum eða konum verður fyrir kynferðisofbeldi í æsku og einn af hverjum sex drengjum þá má

þetta sé töluverður fjöldi hin rannsóknin snerist um heilsu verðandi og nýbakaðra mæðra sem hafa verið beittar kynferðisofbeldi í æsku ofbeldið getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir líðan þeirra og barnanna en að mati Ingu Völu Jónsdóttur mæta þær ekki skilningi í kerfinu geðheilsan er oftast stærsta vandamálið en einnig er

hærri hjá þeim en öðrum fósturlát eru keisarar jafnvel þannig að það er margt sem getur spilað inn í engar leiðbeiningar eru nú til fyrir heilbrigðisstarfsfólk um að skima eftir ofbeldis eða

sjúklinga við erum jú ekki skipt hér við háls við erum ein heild og það hefur áhrif á líkamlega andlega félagslega heilsu þessi fréttatími og seinni fréttir í kvöld eru síðustu fréttatímarnir sem sendir verða út í þessu myndveri því á morgun verður nýtt tekið í notkun hér í Efstaleiti og tæknin í sífelldri

var tekið í notkun fyrir tæpum tveimur áratugum og hefur fréttastofan deilt því með ýmsum öðrum deildum stofnunarinnar Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir fréttamaður hefur séð ýmsar breytingar sem áætlaður kostnaður við nýja

er hundrað áttatíu og fjórar milljónir króna en með nýjum tæknibúnaði er áætlað að að minnsta kosti tuttugu milljónir sparist árlega þar sem einungis tvo starfsmenn þarf fyrir hverja útsendingu í stað átta myndavélar verða ekki mannaðar heldur nokkurs konar

getur tæknin strítt okkur eins og gjarnan er sagt

gerir okkur kleift að fjölgar um tæp tuttugu prósent með tilkomu lýðháskólans í þorpinu kennsla þar hófst í morgun frekar hráslagalegt veður fyrstu nemendum lýðháskólans á Flateyri nemendur eru þrjátíu frá átján ára og upp úr og koma víða að af landinu ég ætlaði semsagt að flytja til skólinn hófst í morgun en verður settur formlega um helgina kennslan fer fram í tveggja vikna

þetta gerir okkur kleift

að vera með okkur sem geta þá séð af tveimur vikum til að vera með okkur og

kennt er á tveimur brautum en markmið lýðháskólans er einnig að nemendur kynnist umhverfi sínu samnemendum og sjálfum sér betur sem hluti af og ég vona að við getum gefið vel til samfélagsins hvernig líst þér á nýju frábært veður snjórinn kominn í fjöllinn

að koma í nýjan skóla

þetta er bara frábært áætlaður kostnaður við fyrsta skólaárið er fjörutíu milljónir en skólinn er fjármagnaður með frjálsum framlögum einstaklinga stofnana sveitarfélaga og fyrirtækja við erum búin að skipuleggja alveg fyrsta

vonandi verður bara framhald af því heldur tónleika á Laugardalsvelli í ágúst á næsta ári hann er einn allra vinsælasti tónlistarmaður heims

í tónleikaferð um Evrópu næsta vor og verða tónleikarnir í Reykjavík þeir síðustu áður en hann heldur

voru í hvert skipti þannig að fjórðungur úr milljón sá hann þar það var fyrir þremur árum og vinsældirnar hafa bara aukist síðan þá er áhorf á myndbönd hans á YouTube talið í milljörðum en hvað er það sem gerir hann svona vinsælan bara hvernig

margir sem geta samþykkt hana

áframhald á því á morgun

framkvæmdastjóra k s í hvers vegna svo er golf

segir fyrirhugaðar heræfingar hér á landi fylgja því að vera í Atlantshafsbandalaginu engu máli skipti hvernig henni sem formanni Vinstri grænna líði með það Katrín þáði ekki boð um heimsókn í flugmóðurskip í gær sérfræðingur í peningaþvætti segir nýja skýrslu um

Bank staðfesta að stjórnendur sleppi ævinlega með skrekkinn fjármálaeftirlitið ætlar að rannsaka málið að nýju oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni segir

hefur verið frá borgarfulltrúum hefur borist fjöldi ábendinga frá starfsfólki eftir að framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar var sagt upp hugðist gerast munkur í Tíbet en endaði í lýðháskólanum á Flateyri tæplega þrjátíu settust á skólabekk þar í morgun heldur tónleika á Laugardalsvelli í ágúst á næsta ári segir margt skýra vinsældir þá er þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má